Sërëta rupi jae jokua mboapɨ yuvangareta opaete rupi oyeapova, kua yuvanga pelota, o sea futbol, jare oyeapo ye jae kavayu ocarerava, jare kua yuvanga cancha misiraiva peva, jae jokua oyeapo örërëtä peva